Eia kopuna wa no geku au para tikuli vanama ne arigi kapuai para ao. Ne ama va veovona aonai wa au wa geku nivi wape velako velakona para kwalana au wa askuli vanamaole na kepi moni aikina. MOni aikina ne au upukuna waraopara emakalao pakunai ne au vanugai ama aluaona. Ne vaara augamagiana na au geku ai choice aikina. So ewaguna aonai auna nivi wa eveaina, au wa kwalana Australiai parave skuli wa ia expensive negeina ewaguna aonai. So I would rather choose Phillipines para virigia kwalana kosi voira kei era wa gekilagina ia ai au ao na gekilagiana kosi voira kei pe e makina no ewaguna aonai wa Filipino movie ra voovagi magama giarana ne no waila kaara pe rawalira e pa rawalira ularana vavinera pa manualera no pikita kaara apiapira varagera memorika aurai ne au wa Filipino ai para ao ne wanai ne au grade teni e leveni tuaelo para vevagugulura wa wanai. Ne wanai ne inagulu namana ka para giaa kwalana para lakalaka. Gena geria kapu para gia e wa aniani uverauvera era vaara mage kilana gelema e paepae o waila veaira geanira maparave mamiovoria wa no namara wa kwalana enai wa kipomo same anianiramo ga aniwai aniwairana pe wa aniani magara vemamiovoria gakilagiwai kilagiwairana aura. Ina ne wanai ne inagulu kopuna wagia ne velepara e logeapara gegiaaorana wa. Au maki upuku kei egia vanugai gegiaaoana. Wainagulu pana veripaa para vekalaa kwalana enai akalaana inaguluna ne para vekalaa wa. Au wa ne ofesi kamura inagulura wa ai aririwarana inaguluagira kwalana wa marepa vivira e maugamagi ugamagira ne aunilimalima ewaguna gekeoalina gekwareana au wa ai aririwana ewaguna. Au wa wainagulumo para vekalaa aunilimalima kamura giaaora, kalavenira, varikura waila wainagulu para kalaa. Pe au Filipino ai parave alu wa ne geku family kia wa vanuga aura wainagulu para kalaa ne moni para ao kavikavi ne keiara at least kopura wa rigolo kopura kaara pegere veamai pegerema lakalaka ne mapegere waikulewai mulinai kaara mapegere veamai. Aririwa aukavagina wanai para ao wa ne moni para ao koukou ne nauku geskulina era no pieve skuli rage ne skuli kamura ne voira keira kapurai ne waveaina wa pegere ao wa wanai mapegere mapegere vetikuli wa. Ne wakapu aririwaana ne bildin uverauvera era pikitai gevalakairana wa etaimura mapararai wa pikitaimo gagiarana pe wa tauwau geaona kapurai mapagara ao wa era mapagara vegiaria wa. Geria kapu rakaveaina e aunilimalima geria vevili omarai raka gevealeva iwana e raka ulaula uvera uvera gekalarana kwalana ewaguna geria eau eau pikita rekeara gagiarana gerai mage eau mage volleyball na pa rakau pe waila mapagara vegiaria raka gekalagi iwarana, ina. Ne mapagara ao geria wa sene ai gevealevana eaurai mapagara ao mapaga sene tapuarai gevealevana geria oma geverereagirana kapurai mapagara ao. Ne eau rakau arigirai verere uverauvera o ulaula kapurai wa oma breiki taimurai era inagulu aikina taimurai mapagara ao wa wanai wa. Na inagulu taimura wa Taimu era omara mapararai na oma kaara wagira, paka omara. Ne wainagulu wa ikavagina kwalana era au makina wa ai moni ani auku pe au wa para ao kavikavi vea. Wa au geku ugamagi, au geku ririwa, au geku au upuku e au waaku au givaaviku wa kapu kiaarai para. Au geku ugamagi wa wakapu kiaarai pie veamai pie lakalaka ne mapie waikule wai waveaina. Geria au namara kiakara pie voiria ne mapie waikulewai wa. Ewaguna aonai au waveaina augamagina wa pere para tikuli namanama aonai au wanai parave kosi ne au geku ririwa maparara parave geku inagulu namana aririwana auna pakilagia wa parave kala ne geku family pegere ao pegere veamai.